Nfie bie lep lehkieri npie bie bieh osu osu osu osu osu, nsuieh bie yeb-yeb bienbie bie kiekile chie-chie osu bietem bie-bielebiu osu osu